Ya, izy kaofa hanadio <hesitation> fitaratra maloto zegny e, afaka môko zegny mampiasa eponge miaraka amina savogno, de <hesitation> igny asiantegna rano de kosehintegna ake, de avakeo malaka lamba mady tsara antegna <hesitation> afaka hilomagntegna rano hely koa fihazana tsara ampanarahigny fagnondroa a, de fanintelo amjay malaka taratasy na emballazy megny de igny amaragnana azy de mipilapilatra tsara izy avake.